<noise> To ii borey araŋ goono ga maa aayi. Baara din kaŋ ga jinay sambu waŋ kaŋ ganda ce fo jine din ce folloŋ no ase fa. Amman niga hin ka konda nangu ra ka jinay sambu ka. Ni ga hin ka dan ma sakuwa ku, ma taasi ku ma ku hay kulu kaŋ niga ku. Sannan ma jaraw sambu a ra ni ma jinay sambu kan ni gin neerandi te da, nima dan jinay kulu kaŋ niga dan a ra ka d'i ka windi ga neera, ni man tutay a goono ga kwaay Ce folloŋo no ni se. A tutay yaŋ gonda faala ka b'a waŋ kaŋ nan kaŋ i ga hari sambu nda. Nidi wadin wo boro si ma a neerandi kaani. Amman wane wo naŋ kaŋ nigo kwaay kulu, nigan tutay araŋ ma kwaay a gonda nga Ce folloŋ jine, din na gisi, nima di ama kay nga boŋ ga. A gonda nga Cey ze hinka mo banda kaŋ yaŋ ga dira. Jine C'a kaŋ goono a se, taaya no a ga no aga dira nda taaya no a se, i ga haw dan a ra, ma tutay ama dira. Amma din ka gosiyaŋo do, a gonda Ce hinka fo kaŋ gaŋ din na gisi ama kay nga boŋ ga. To a anfano nooya kaŋ goono Baaro wadin wo ga. Baaro wadin no ii ga te da waŋ kaŋ yaŋ i ga sana'a te da nooya. I ga neerandi te da Baaro wadin, a goyo nooya nga mo, niga neerandi dan a ra ka windi habay ra nan kulu kaŋ ni ga kwaay kulu ni gan dan ka windi a ga. Niga dan haŋ kaŋ nidi dama a ra ka neera